che rib'aniik qab'an li qach'ajan ek'an rib'aniik qab'an qach'aja'n eajawxiik qach'ajan riwach risaal ki'ab' riwach che rib'aniik qab'anan nab'eey qaqilan riwach li atz'yaq wuxu' liix wuxu' kamxa' wuxu' xaqara' panpa't, xaqara¿ wuxu' apa't wuxu' awuuq che rib'aniik qana't ni chiran wa jun pa't kachajan nab'eey e riwach jun pa't nojmaal qachapan rimal el rib'antajek riwach li pa't k'axtajek <hesitation> ketz'ilwek xaqara' k'o chek taq rib'ariya't ripaam qas xax taq riwach rajwxiik qas kachapan kamilij riwach kach'ajan tek'ara' katb'eek chi riij warichaak <hesitation> katb'eek no'jmaal tik'ira' e chek raqan kawaqwa no'jmaal kawilan ke'l li tz'iil chiran b'a' tek'ara' katzaq ya' katzaq ya' tek'ara' kasalkapij chek tek'ara' katz'aq chek saqa'n aya' tik'ara' kach'ajan che'l k'o wii' li tz'iil chi riij riqol pa miskal re riqan apa't re riwarchaq re renejeel xa' kela' qas otz kab'an chiran kakoj ka'yak axyak rixib'on chiran tek'ara' laj k'o' ke'l kaan, wuxu' awuuq kela' kab'an chiran kaliq' riwach awuuq qatzaq laj riya' na chikyan qas kich'ajminek e la' q'ab' re alikq'ab' ela' qas chila' qas kichukunek qas kirwaqwa' wii' xaqara' la q'ab' kirchapan re lamax tijiw choq'ab' jun kirb'anan rich'aja'n re kirroqpij chetaq reen <noise> rimal la' rajawxiik qach'ajan xapa' chuwach jun ab'aj xapa' pi la pilan <hesitation> xaqara' k'o nik'aj atz'yaq q'amoq'. che rib'aniik qab'an chiran q'amok' el atz'yaq q'amoq' kak'am laj atol qaya' qaj chipaam qaya' qaj axib'on chiriij tek'ara' qasab'a' cha q'iij qawiyb'ej nanjun <hesitation> jo'oob' lujuuj pajb'al tik'ara' qak'amo'l qas k'o li q'iij k'o richoq'ab' li q'iij tik'ere' qawuqun qach'ajan ela' qas rib'antajiik wa rich'ajanb'al re li atz'yaq xaqara' wuxu' lix <hesitation> rech li uuq rii' xaqara' kasalkapij reech kach'aj wuxu' liix xaqara' qach'aj riwach qach'aj riij ka kab'an riliik maq'utq'a' makoj qas kaj sape'y chiran ke'el rikayb'aliil ke'el kaan kela' rib'antajiik kela' rib'antjiik jun k'aj ch'ajanb'al chetaq wuxu' xapa' chewa' kuchb'al iij, sub'al iij, la so't kela' kach'aj riwach y kach'aj riij qas kawalsaj laj laj tz'iil chi riij qaq'utq'a' xaqara' <hesitation> laaq' kach'itij axyak xib'on chi riij qawilan wa qas rinimaal li tz'iil qas nem o wuxu' qast mas entoces ela' kaya' chiran kaya' che riliik re kela' qas otz k'ok' ke'lkan la witzyaq reech rich'ajiik kewa' rib'aniik che rib'antajiik li ch'ajanb'al.